Gimi be womarde. Himbe mai yidi hala gimi be womarde. Be do mofta on maube be bikkoi ha hunduko mayo ko ha babal womarde, be hubba gimi be do nyama be do yara njarateedam be do woma ngam be seya chaka mabbe.